شوف اول شي اول ما تاخذ الراتب تحدد المصروفات الي بتسويها ايه في ابيال كهربا بلدية الايجار طبعا ايه هاي تحطهم على صوب عقب تي الاشياء الاقل اهمية مثلا في طلعة في شي في سفرة واخر شي الاشياء الرفاهية جذي بتدير ميزانيتك